د پاکستان پخلی له ذائقي، رنګ او مصالو ډک پخلی دی. بریاني، نهاري، کباب او چرګ کړهي ډېر مشهوره دي. هغوی مصالې په مهارت سره استعمالوي چې هر خواړه ځانګړی خوند ورکړي. د چای، نان او مساله دار خواړو دود عام دی. د پاکستان پخلی د هند، ایران، او افغانستان له ذائقي هم اغېزمن سوی دی.